اه أقول له يا أخي ممكن تعطيني شوية وقت أركز في شغلي؟ أنا أحتاج شوي. خلينا نتكلم بعدين <noise> الهدف إني أكون لطيف معه بس ما-ما بعرف لإني بحتاج بتشتت مرة مرة.